في أحد الأيام كانت هناك أميرة عثرت على خريطة غامظة، فأخذتها الأميرة إلى أحد صديقاتها فبحثت عنها فوجدت إنها ليست خريطة غامظة، وإنما هي خريطة للكشف عن الكنز، فذهبت الأميرة وصديقتها للبحث عن الكنز، وللأسف لم يجدوا الكنز، لأنهما إكتشفا إن الخريطة ليست في المنطقة التي يسكنوا فيها، وإنما في منطقة بعيدة يحتاج السفر إليها خلال تس- تسعين يوما.